Aikatu vaera ikavi ayapo, jaeko ayoeta ovapetea, aɨkärïta lijape, jokogui aekata mbaenunga aipota pintura agua, se aipotarami, jukurai ayapota ikavivaera